افصل الكهرباء عن التلاجة و أبدا اجيب طبق فيه مايه ومسحوق غسيل بريل او اي حاجه و أبدا ادعك التلاجه كويس <noise> و بعد كدا أنشفها بفوطه برضو لمنع التلامس الكهربائي او ماس كهربي او كدا.